האד א־סואל פילוסופי ו עמיק, כנתעד עלא אלחוואס דיאלי, ו עלא אלתג'ארב אליומיה אללי كتאכּד לִי אלוואקִע, בחאל אלאחְסאס, אלשם, אלסמע, אלתפעול مع אלנאס. ו ولكין חתה אלעולמאא' מזאל כִינאקּשו עלא האד אלמועדוּע, ו מאכּינש ג'וּבּ נְהאִי, פי אלנִהאיה כנשوف, כنبני תִקתי פי אלעלם עלא אלתג'ארב אללי כنعישהא, ו אלנּתאִיג' אללי כנשوفהא.